hinjiray biness sun hinjiray binessii ak kinnisa, kinisii wonni suuntumii wonni ishia nam gudio ishian suni akas duum won wolba midasa is chakaseniey abban chakasen issay duum hujji wolba bila is hi ijemtu pakka innin amri basit akasin duum hujjin ijemtiey yonkun woyu durra hin' yaatu.